بالظبط لوكنت أجدر أطيركان ممكن أعيش تجربة أستكشاف فريدة بالطيران ألطيران ما يعنى بس الجدرة على الطيران والانتجال من مكان الى أخر بسرعة مدن والبحر والصحارى دون حدود كان ممكن أزور أماكن نائية وما أفكر فى الوقت والمسافات